हमे किनिया की संस्कृति के बारे में बहुत कुछहु पता है। किनियाई की संस्कृति में परिवार की पहचान। और अपने पन की भावना और सुरक्षा एक बहुत बड़ा हिस्सा है मानो जात है। किनिया की संस्कृति को किनियाई संस्कृति कहो जात है। किनियाई संस्कृति में धर्म को बहुत ज्यादा महत्व है यहाँ ईसाई। मुस्लिम और हिन्दू समुदाय की मजबूत धार्मिक मान्यताये हैं। किनियाई संस्कृति में संगीत और नृत्य काफी समृद्ध है। हर जाति समूह की अपनी अनोखी शैली है। जैसे मसाइ अपने जांगिंग डांस के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है बहुत ज्यादा मान्य जात है। किनिया में दंत कथाये कहानियां संगीत और कविता भी समृद्ध परम्पराये हैं। किनियाई में हर धर्म के लिए बराबर महत्व दिया जात है इत्ते हिन्दू परम्पराये भी हैं। मुस्लिम परम्पराये भी हैं और ईसाई परम्पराये भी हैं। हर धर्म की अपनी परंपरा के हिसाब से अपने अपने त्योहार मना साकत हैं। और अपने अपने मंदिरो में पूजा कर साकत हैं।